Peelega mi pa'ali la pupeelum koo nyɛɛŋɔ n boi zi'a. Mam san nyɛ peelega la pa'alɛ ti pupeelum n boi zi'a la puan boi zi'an la puan boi yelepaalɛ n tari nyɛɛŋɔ la pupeelum n ni bɔna bini.